Eey, gertooɗe foti jaateede ko e sonndu kadi ine diwa, ina lelna bofooɗe, ina jogii bibje, ina jogii hoggo, ine jogii sigeeji hono colli keddiiɗi ɗi ni. Kañum tan ko sonndu wuro kono sonndu.